باش تنظف الثلاجة، أول حاجة فرّغها من الأطعمة. بعدين، حط خليط من الماء والخل في بخاخة ورشّ على الرفوف. امسحهم بإسفنجة أو قطعة قماش. إذا كان فيه روائح، حط بيكربونات صوديوم في الزوايا. نظّف الفلاتر والمراوح إذا لزم. وفي الآخر، رجّع الأطعمة بعد ما تكون الثلاجة جافة ونظيفة.